Bsia shiña bio este bia beës llicne bia beës chicru este viu bkiush shiit shiitkiash, comin, ptia, colandr, viu lone chic huyne, biyilone huyne chic rune bdaunene per nishne porque sheta nacne cos sä cos simpltisne cos sheta nune nila chen sä este chic na nishne na bsia- bsia bay lane bsia shiña kiop lane nu.